ما بس السّمكة بتعيش بالمي بي ألب البحر أو بي ألب النّهر في كتير مخلوقات تانية غير السّمك في سمك القرش، في الحوت، في الدِّلفين، في نجمة البحر، في كلب البحر، حتّى في إنّو حيّة البحر، في أخطبوط، في حصان، في القريدس، في كركند، في القنديل، حتّى اللّؤلؤ هوّ نوع من الحيوانات بس كمان بي عيش بالبحر، <noise> حتّى النّباتات والطّحالب، حتّى السلحفاة ما بتعيش بس عاليابسة بتعيش كمان على المي، وفي عِنّا التمساح، وفي عِنّا فرس النّهر، وفي عِنّا البطريق وغيرُن وغيرُن وغيرُن. <noise>